. Mbin emi ami mbuanade mkpo awak eti. Akpan Akpan mbin emi edide ndito emi eyin ekaeka mi amande me ebinde, me eyineka ete mi amande me ebinde mmo awak eti eti Mbad mmo mi mmo akan ikie ma dup edi nsikwe mmo kpukpru ini, edi mfin ana nsuk nte tie mi mekud kied, mekwa owu kied nneme nneme, mkpọñ mma nkud owu kied edi me sikud mmo ke mme nsiinsii mi ech idighe kpukpra mi Nte mkpo oro edide edi oro idighe kpukpru mi ke nsikud mmo.